تصور کٔرِو، بہٕ چُھس پننِس دوست محمد عارف سُنٛد اکھ کردار بیان کران۔ سُہ اوس اکھ اصل نفر۔ تٔمۍ کٔر أکِس دُکانَس پٮ۪ٹھ پۄنٛسہٕ ژوٗرِ۔ اگر یہِ راز ظٲہِر یِیہِ کرنہٕ تیٚلہِ گَژھِ أمۍ سٕنٛز شہرت برباد۔ تٔمِس پَزِ دُکاندارس معٲفی منٛگٕنۍ تہٕ سُہ پۄنٛسہٕ واپس کرُن یُس أمۍ ژوٗرِ کوٚرمُت چھُ تہٕ دُکاندارس ونُن زِ یہِ راز مَہ کٔرِو ظٲہِر تہٕ تٔمِس پَزِ کٲنٛسہِ یہِ راز وننہٕ نِش تہِ پرہیز کرُن۔